<noise> Káanceep, umani ná bëënjëëlan uliyëk, umani ná bëdomáanda ucíwi bëënjëëlan ifar. Á injí dí ngëëjúŋar ngëëwanţëngan, ngëënjúŋar bíimpeem pëŋal cíwun káanceep uwin peem pëŋal. manjakú bëëlant ací, ufúuţo ná bëënjánt, ţí ngënko ngëëwanţëngun bëëlant biimpeem pëŋal.